Ngakiro asecurity robo kechi nu, eyario robo sec8iu ikote terao ngiwochimanea iu eya neke, pe kimin iyong lo mulangu loa itoan ejokaa, kitachak tani emokorait. na ebunio emokorait, kitolidak iyong akan lo dokole kitolok neni, nani elosi nyesi tokoka akaia itaan. ni ikoni tokona ama nia nyupe ama, eyarasi nyiupe ka ngiturkana kila siku. ering ora ngiupe ngitunga ngitunga eario ngiupe labda tokona ngiarei ama nguni, lakini taara kech ngiturkana lukaalak. tokona ni ikoni kama moroto, amaibere be lokiriama inaa, eyakanisa ngitunga lu eyasi lokiriama iu ikote ta lomuikang ngiche eyakasi inaa, ani eringa wadiochichi konaa, beyaa eyakae kechi narem, anaeng kechie. uganda emanitae kayaye, kechi lua kiboi kech eringa kirukit ka ngimoe. anj eringa ari iche taan eyanasi nabo ka kechi najirani. eroko. ngakiro na ifanyele ngitunga ngulu. areon na ikoni ngina eruno. ikoni tokoma lotaun nee ngide lu eboliate alotoun kane, ani eringa ajikinosia, arasi ani eringa arasi, ani eringa tamase ngiche eyam. ngakiro asecurity sio nyejok ngakiro na security akiboi amulango. arai tu isiboi ngitunga alomulango ngakiro akoro anabu ngirwa tu. Na ebunio tokona iboikinor iyong lomulango emam atoch alait ni iboyoa, tololou ifan alokuas akai ka naa, kitobuna na kitaara jik, toeka emaisha lokon kongina. Tokonn akop na ebeyo lowarenga lokitang, be ngae, akop nabo na na eyakasi ngimarile, eringa ejiyete ngimarile ka ngiturkana, eringa esiyete ngimarile ka ngitoposa. Ani eringa ejiyete ngitoposa ka ngiturukana. Akop tokona na ikoni na ngiupe yae, eyakasi enangenate ngitunga ngulu ibere be kapedo, enangenete ibere bee, kapedo deng enangenete. Enangete tani ngiupe, enangenete paka lokichar kop. Esakete jik ngibaren angitunga na erujareta ngibaren angitunga napei ingolikinere ekeyekon kona toguma jik, toruyasi kech ngibaren. Ani ingolikinio itaan, kiwokosi nakop kech, na kechii. Na kechi nyarete ngiturkana kechi kwa nareata kech ngiturkana. Eario kechi labda ibei ngiarei. Taara kech ngiturkana lukaalak. Aerom na ikoni ngina na ikoni kama security na eyei lofaun lo na ewaar cha itaan alomulango aitaan. Kotere kwa sabu kiari iyong itaan kitarak iyong lobaren lukon, ituerit iyonga be itingit atomea kwa edukit nabo itaan alootomi amoni. Iyei iyong toomi amonoa, kwa eyei ngesi epewe, kiteu iyong anikimiekinea iyong napas wadiochichi kona kitaar, toruja ngesi ngibarea ngulu. kidong awi nakom tolarakin kongina, kotere kwa sabu i hamunit iyong akiut kotere kwa sabu ngide ngulu, aberu ngina, be totuar cha ngibaren ika toyakarete ngide lu clao labda losukul, labda kime erony ngibarea lua, animoi lumario ikokouenia, kiutarerea tobuwakinere itaan en ngibaren, ngesi ichamunitor iyong akiut ngina, kitaarea emoit lo ikoni ngolo. akoo tokona na ikoni kama todonyang, na ikoni marile na eyakasi, nabe eyakasi ngiche tunga be ngikosi, ering beyo ngimarile lu, ering ngimarile lu, nyelu iristo ngitunga lu, emam nyiboyonokinosi ngitunga be kichungakis ngitunga, anang saa kumi na mbili edorokim takae akimuj, emuj takae jikeudakinetei jik nakai emuj tete jik ngapebakia iwakinatae nakais na echakanakio akimuj, naechakakinio ngachin. Ani asubuhi tochakarae, be ikonio tokona alouope dae ikonio neni. kaama jik anang saa kumi na moja, saa kumi na mbili emuj tete ka jik eudakinetei, echunguio alootomi ngakais koni, atama tani kereai angu, ngu! Ngu! Ngu! Kingolikinae angu elosi anyout takae jik ngitunga ewakis ngimalea natomean iboyio, egongakinakae kona. engolikin kerai kolowo. itorouni, engolikin robo kolowo kaama, tamarae eya ngimoe ne, eyaa, eyaa, eany iyong kolowo kaama, tamarae eya ngimoe ne, eyaa, eany iyong kolowo etorotoroy anamoni konaa eyei ne nyengapi. Ani eringa engolikin nagira ekeri ayaa abu tokona nagira etoru ne etoru ne ani eringa wadiochichi kona hee agum ekaas eupekit ngesi ngolo mam eupekit ka security itan ni iyokia ikoni kama eyei eupe ama eturukanait lea iyoki nganei nakeng ikoni kama itaan ni iyoki emulango aitaan aniche taarakinae lomulango loa itaankangini na mere ibove nierakinio ngesi mere ikeng ejok robo eturukanait erakinio lobaren lukeng, iyoki taharakinae jik laboren lukeng toruja itaan ngini ngibaren ngulu aria tokona eturukanaitia abaat arujar ngibarenlua ngimoe na arakatar nyulu eponenete, eponenete athirit ngesi earenetea tani ngiturukana lukaalak, ngesi earere kechi ipei ngiarei toara ngiturukana lukaalak tokona robo akopoa agogonger saii emaisha aria iteni agoganger saii emaisha aria tani iyong anyun akimuj ebongaa ngichan, iwesekini iyong kitembe tokea asubuia paka ebong anyun iyong tani ichirinia aria ngichaa. Tolot tokona tani achewi na iyeni iyong atamar kalot ayong nikatia nyabonguni ayong kongin aria neni jikia asure kalot ayong nika atia siwezi rudi hivyo nyabongunia jik kongin lasima abunia jik tani labda ejakar akumuj nake na akaia lasma lasima kainakini ayong, lakini ani ilosi iyong nenia tama nabo itaan nginia ooo! Iyonga aruner akop nono akop saaii. Emaisha loa saii agogenger, akumujua adok. Sai tokona kenya nayok naa ibore daang adok anyun iyong tani ngarupuyae na esukulua avai ngichare. Tokona emaisha loa eyakar saii, saia aruner akop tokona tani ngakiro na ikote na angidekosinei, nu alakaketa asojut ngideresinei apetunosi apetunosi loa arai endeke natoko been be ilimlimunea akirua, sasaa apetun arukum sasa apetun lo tunga. Aba emaleria deng asojusojuut, apot ngirarume asojut, emaleria ngolo sasa eansak sasa kwa sabu mburii been akira totep kilimlimak alap atepi robo ngesi lodwar, eyansak emaleria sai akiting naitunga, eyansak arukum iensakini evai arukum kitorunte orai emaleria esibit arukumuu, ngirarumuo kotere akatorot na abu sai. Nyanu tokona nieye ngaropiyae na elosera losibitar. Na ewonitor akop kwa ansia asubui paka tananga ebonga labda alasi iyong akiusare labda ngiboro alomarket iwesekini iyong tani ishirini, ngiusara iyong tani ishirini. Ani enangi ebongoa togol jik kongina bu nawi kongina, be ilosit takae iyong akiusare ngiboro alotaure. Ani ilosia toboung. Tani tokana na engopeta ngaropiyae na eyarere ikoku losibitaria tarau ni anyunea na akumuj ka aluwae. Emam nianyuni na akimuj emaisha loa saii egogong sai emaisha loa saaii. Anyun akimuj kori ayar ikoku losibitar arai ngichan. tani tokona akirimokin iyong itaan nichea ani nabo ilosi iyong nitaan nginia kishinda nabo emaisha lokonia kishinda nabo lokeng kok kama nabo emaisha lokonia ikoni yani ikoni nabo lokoninitingit iyong akimuj kuliko nabo loa aitaan kangini. Ani kisisau nabo itaan ngini ngichan lukengea tosub kori nabo lukonia itingit iyong akimuj kuliko nabo ngesi. Aruner akop sai emaisha loa saii egogong. Akumuj adok ngaropiyae tani tokona na isisomare ngide lutokona lu angaar tokona january esukul nyanu ngaropiyae eloso ngide losukul. Angopa ngaropiyae sai na emasha agogong. Ngitunga tani ipanyete ngikasea eringa ngiche ebeyio ngika akaunti nyeanyunua ibere ngaropiyae anang miezi nne miezi tano nyeanyununa ibere be ngaropiyae. Emaisha sai egogong iyong itaan ni ibala emaisha loa saia labda anikon ejok lakini alotunga aluchea jik ikoni kamaa niwesekin nabo ache kwaar jik tojeker emaisha lakini iyominingat iyong akujua engari akuj amor una eyei ngaren kon na eribokinita tama pee! Tobwangai tokwanger ngaren kon dae. Aroketa sasi ngikarikok luyok luo ngirwa kalu. Tani na einakinere ngaropiyaea echamakina ngikarikok lua ngirwa kalua niote ngikarikok lukolong. Ngikarikor lua akwaar kanaa arau imujeta saii nyitunmga. Imuji robo ngesi kotere nyesaki akirik ngitunga luche logier lo echamikina kolong nakolong ainakia ngesi arikour ngina, atinginya ari akeng nyesaki nabo akingolikia eshida loa ngifunga aluche kori akoro na angitunga aluche, nyesaki akingolikir echamikina ngesi na einakinere ngaropiyae ngunaa esabakini esibitar tosubak ngibarbarea, tosubak esukul alu ngarapiyae nache na idongefu echamikina ingolikinea ngesi ngitunga luche labda eya ngache kimak na eukonoro ngakais na emam itaan mam eweso io ingaraki notor bu kitembenak ngitunga anakijiji. Kingolik itaam be akimat na emam euweso, kingarakinea angarapiyae kanguna todukokinea ache kai. Kingolik itaan be akimat na emam euwaso, kingarakinea, be edeka iche taan kane na eramakinere asim, todolu jik be eyei losibitar kime ayea losibitar yae kingarakinea angaropiyae kanguna. Ekaas tokona angitunga a lukarikok aluyokea ekaas echamikina ipanyetea ngesi ngolo lo echamikina ipanyete ngesi ngolo. Ntakona anyuneta kolong kech ngaropiyaea ekachasi ngaropiyae nauyei nakech mam nyerikito ngitunga lo gier lokolong abasea. Kilem tokona iyong ayongaa ayaeari ayong ngidee lusukul atachakini ngaropiyae na esukul kademariang esi akoro kainuniang esi ngakipi hee chuch angopiyasi kongin kumbe kolong abala kime lu kainakis ayongaa imuj vile niasaki egira ka lokokeng ka eyakang ka amekang, kifanya daang ekas ani moi yani keboikini ayongaa a si tayari anyut ngitunga lukang ekaasi.